Dabaji je wasa tanga skahe ban yuka, ko bonan anpewdom, ko bon yuka dabaji kaluli ni, odi rawan dulade, odim boju, padua wan wasa nganan anpewdom ko bon yuka dabaji kaluli.